Ceritain temen. Ceritain temen, bini juga dari temen tadinya ya. Ya udah ada cerita tuh dari bini juga tuh. Kalau ngomong temen ya. Dia kuliah, gue satu kelas. Sebenernya di semester yang awal sih gue gak kenal tuh sama bini gue. Pas di semester akhir. Ini kata gue nih kok bocah, pinter juga nih gitu kan. Secara gue juga kurang juga. Ah gue iseng lah gue nimbang-nimbang ilmu sedikit juga sedikit. Ya mungkin kalau kata orang mah ya bisa dibilang sih cinta lokasi kali ya. Ya apa ya gimana gue juga butuh juga, butuh ilmu juga gitu. Ternyata kecantol. Kalau kata orang mah cinta lokasi kali ya. Tapi gimana gitu. Tapi niatnya bener ya. Jadilah sampe sekarang tuh bini gue gitu. Tapi ada cerita, kalau bini ada juga nih cerita temen nih. Temen gue dah gimana ya. Ampe sekarang tuh gue juga gak tau tuh kenapa tuh dia gak nikah gitu. Gue juga bingung sampe yang ternyata usut punya usut. Dia udah sakit hati banget sama namanya perempuan, gue bilang, lu gak jadi gay kan ya enggak lah, tapi gue belum nemuin aje pasangan yang cocok gitu. Terakhir dia cerita sih, dia dapetin janda anak satu. Ini udah bener-bener banget nih dia nih. Ternyata, ujung-ujungnya duit. Dia udah habis berapa, lu gue tanya gitu kan gue udah habis sepuluh juta sama dia, tapi gue ajak nikah dia gak mau. Wah, ini repot nih kata gue nih. Ya lu cari yang beneran dikit. Gue bilang, gitu. Jangan carinya ya body doang, apa-apa doang. Ini mah, bapaknya udah setuju sama gue. cuman nih, perempuan kayaknya levelnya, minta aja levelnya lebih tinggi lagi. Gue tanya, ini kerja apaan emang sekarang sih, habis sama gue sih dia kerjanya jadi security, jadi satpam. Wah, keren banget. Berarti keker dong, yang repotnya apa. Dia satpam-satpam diskotik. Pantes aja, levelnya bukan level elu. Elu. Muka pas-pasan, levelnya tinggi. Cari yang agar rendahan, gue kata gitu. Ya, ini ya gimana ya. Sekarang dia juga kusut juga, kerjaan belum dapet. Habis ada pengurangan, bosnya korupsi gitu kan. Pernah juga kesel nih kan, gue tawarin kerjaan. Sama ipar gue, udah oke nih kan. Gue udah bela-belain pas hari h nya malah. Nggak jadi dah. Gua berubah pikiran ah. Dasar. Bocah gemblung. Kadang kadang cape juga. Temenan juga sebenernya sama bini gua. Bini gua udah sumpah serapa dah. Kalo kayak sama kayak dia. Ya, gua kalo misalnya nih, jadi ketemu lagi kayak gitu, udah gua bener bener nggak gua tolak dah. Emang apa orang nggak mau berjuang dulu. Udah nyerah aja udah di ujung ujungnya. Pantes aja dia nggak pernah punya bini ya. Kalo kayak gitu caranya. Kenapa lah, orang belum perang, udah angkat bendera putih, ya begitu. Ya, nggak bakalan cocok. Udah lagi nih teman gawean gua. Dia islam. Bininya kristen, tapi mau alaf. Gitu kan. Pas. Emang sih orangnya mukanya serem, badannya gede gitu kan.